Tikirabaasika kubaho otiine kwefuuza kuba muryenginsi twena hiine ebintu ebiturakora, woorakora ekintu, orora oroorareeba mu bwire bw'omumiisho hiine eki orareeba ngu kirenda kurugamu, kirabaasa kurugamu gye ninga bumwe kitaarugamu nk'oku waarakyenda. Hati bumwe kyarugamu nk'oku wootarakyenda niho oratandika bumwe kwefuuza ogire kwogire nkakora bati, kuri kyarugiremu gye, kwogire eki tinaakikozire, kuri kiri bati mbwenu tikirabaasika ngu omuntu atuure muryeginsi atiine kwefuuza kwena akuba okworakora ekintu, kyarugamu kurungi orasiima kyarugamu kubi niho okwefuuza kurarugiramu kandi tihiine otarakora ekintu ngu niho tikyarugamu kitahi kitarigye ki-